Man nu may raxasee suma loxo yi ba mu set damay ut, damay ut saabu, ut ndox, ut eau de javel teg. Su ma jëlee ut suuf bi tuuti ma jël saabu riig ko suma loxo yi walla ma ut suuf tuuti teg ko si tàqal odu- taqal ma fo- ma raxas ko ba mu set, su ma ko raxasee ba mu set ma layandi ko first layandi bi, ma jëlaat saabu def si, jël odusavel teg ko si kawam ma raxas ko ba mu set ma doog a jël ndox bi layandi loxo yi, génnee tilim yi su nekkee damaa am we yu gudda clean clean yëpp si we yi ba pare tilim tilim yëpp ma raxas ko ba mu set ma ut morso faxas ko, fomp ko ba mu set ma pare si. Noonu laay raxasee suma loxo.